Mii gna omwu ye. Nya kwo zhni mii ye mwu nyi <hesitation> ho kpa mwvi ha dnakwo n pyiwa, omwu zhni kwa gwu ho pyiwa, kwo to ho dna n ho pyi wan, omwu zhni kwa gwu ho pyiwal nzayewalo ho pyi wa, kwo ho dna ho ya ho wo n mwu nu n nabye, ho ɓa wo omwu kwoje, she mwa chi aɓo, ha kwo kpege aza ɓolon kwonu, n ho ɓa myi ha zhna ha lo hoyawe fyi ha gye. Omwui-i nyi, kwo zhni nya nun kwo zhni kwa knwu fwalo n hoi, kwa che ho bayi shi n fwa. Kwo ɓoho ɓei kwa ɓo ho shi n fwa, n ha wo omwui, kwo nu n kwa wu ho, n za nukwoi ɓei ɓe, n ha kpe n mwu nu ge, oza nukwoi ɓolo. N ho zabayi ɓo uyi ho ɓe fwa n hakpe n mwu nu ge oza ɓolo. Mii pa omwu ma kwon kwa zhni kwo ɓoha ɓwaho, omwui zhni kwalo kwada n napyi, ɓo ho la ho ɓwa. Mii pa zano ɓo n wo ɓolo sukwo fwazna <hesitation> omwui nna mwui gyi iche wo ɓo n mwui gyi n na mwui gyi lonu n gnwu aba ɓailo, walo wo she nyafwanya, anya gwo ɓe ɓa wna wo nu n jein, ashe nyafwanya nukwoi nulo. Anya gwo ɓe ɓe, aknawyi aknwu ya ɓe, ɓagwo wo nu knyi knyi n nyiknwu nu, wa gbmiya wa znu. To amwui o ɓa nu ɓo jeze lo apyi ɓa lo ɓa da, che ɓalo ɓa myi sesi, ɓa jeze, ɓa myi sesi ɓa yeze ɓa chi ɓwi, amwa kwuka, a kwuka uya mwu, har a ɓe agye wo shi alawo a lon woi. Ntun che nu, omwi, mii ye lawo n twukwo twu n che nu ge kwo zhni aɓo ngye zankwochii kwoi che zan kwochi bayi, ho dnan ho pyiwa nukwo n hogbmai n hoɓo dna nmwi ɓe, hoi ha wo fye zi n dagbma zhin mwui. kwo zhni nyanu nkwo zhni kwa ɓoho n azi n-n nya ɓwai kwo kwa ma ɓyinu, aɓa myi ha gye kwa ɓyi fyi n knwu n hoi, aɓe a si. N twukwo twuge na aye ɓalo, kwa zhni ho apma dna n ho pyiwa, nnyai, ma chige onya nu kwo nu, mii ye omwui n bmazhni za ya kpekwo nya zakwinu, she ma laka nma zakwoi ma gye ɓan mwi, har kwazo mii gye amwu chichi nyi pyiwa, a-ailo fwa ni ɓai, abwu nu hoto kpe snu, omwui lawa lo kwa wna bwu ɓo nchei yi ɓolo fwanye hoi, n mii didai, okpa laka lawo shi kwo bya wyi, omwa nya kwo lo n chei omwa lo kwa kwo wna. Ya kwu aema zhni n chei, omwu ma ya mwu ɓwa har kwalo kwa <hesitation> gbednu ɓwo wuya ba, ya nyiya wna, dna n nabayi omwu zhni aɓon gye zankwo chinu. Omwui kwo kwa vyiho saho saho yi unya znuɓa ho mwui boi zhni ha gye ha gyi asni gyigyi yiya, n ho mwui, omwui kwo nu kpe ho-okwo nu kpe ho nayi lafyiya ye. N ho toɓo n mwui n sahoi, omwui hota kpe kwo, omwui zhni nya nu n kwo gye wyeba nyasna to kpeshi n pyiwan, omwui shilo kwoi gwu, n zaho to kpe ɓon, to omwai yege wo lo wa gye, kwagye zan. Nzaha lo omwa yege wo gye wo, nzaha ɓe ho pyiwa nsahoi omwui tayen, n kwoto kpe zaho gyen kwa ta n twukwo twuge na omwu ɓo kwo dna ɓolo, kwo gye wyeba lo ndiyi, n tun nche nu omwui n ho ɓwakwo gye nyi onya yi n kwonu kwo zhni nya bmya bmya yi nu, kwo zni nya nu n nata myin tnakwon, kwo zhni nya nu n nata myi n-n-n pyiwa to hagye kwo dnan. N hola mwu ɓwaho n nagbmada lolo nmwi ho ɓa myi ha la knyibai na nknwud n mwui, knyi ɓwayi nun ho ɓa myi hala, omwui zhni kwa uyi ho, akpe ha nyakwoya n twukwo twuge kwo kpe ho nuyege ho zhni kwo dagayi. Kwo ta wnu ho nyayan, omwuin ta gye ho kaya shi kwa wnu kwo ya, sai kwodai kwo shi kwa gwu, kwo n ha zo anya amwu nushi, kwo hon nya ya shi n ɓwi omwu zhni kwa shi kwa gwu kwo, mii pa ofwa ma, omwu ho ɓo nyinyi ɓo n kwoi, yiya anya zhin fwa omwa lo kwa shin fwa azha pyi, ala nya zamwi omwa lo kwa shiɓo. Ofye lagyi har ya ɓe fwa aɓe agye mwui shi, ya pa nge aɓola nya zamwu shi, omwu ɓo gye ge a ɓo la lonu. To ho kwu gye n nabayi, omwui kwo bmya bmya yilo. N ho ɓei yi-n ho ɓein nya zna nyai ya zhi nfwa, kwo ho nyazna nyai yazhi n nabaho, ho sase shi, omwui ta yege o za wo ɓe wa la kwon, o ho n ho nyi omwui shito kwo gwu ho, n za ƙnana ha ɓei ɓe wo tokwo ɓwa ho to won, kwa ho saya n twukwo houge na, oho kaya nuto shiɓo n ha wyi nya nu. N uya ɓe wa lo ho pyiwa n sukwoi, omwa je dai dai n wye bmyi bmyi-i ohon ho zhni dagayi nyi ha gbmi ɓe, ha kpen hayi gena, oɓo la dna do n ho pyiwa ye n kwonyi. To n twukwo twu n che nu, che nu zhni omwu ɓo kwo gnamii da unya dwu dwu ma ge nya nu.